نفضل يكون فيلم وحدي بحيس نعرف كل الفيلم بيجمع كل مشاعر وكل القيم وكل المبادئ، بنسمعها في فيلم واحد بحيس كون مركزة فيها، لكن الغداء يكون في مجمع يكون طبعاً لزيز ومتعة يعني، فأنا أفضل يكون الفيلم وحدي بحيس نعرف نركزوا عليها أكتر.